Тозакунандаи қубур ҳаворо ба қубур фишор медиҳад. Баъд вақте мо онро мекашем, фишори манфӣ ба вуҷуд меояд. Ин ҳаракат монеаро ҷунбонда, онро ба берун тела медиҳад. Ҳамин тавр, об боз озодона меравад. Онро дар обхалта ё дастшӯяк истифода мебаранд.